Tutti li formi di l’arti sunnu ‘mpurtanti pi la criscita di un omu. La puisia, la musica, la pittura, lu cinema, lu tiatru, la scultura, sunnu tutti cosi chi nutricanu l’arma e arricchiscinu la cultura. Cu’ va appressu a l’arti sapi taliàri lu munnu cu l’occhi diversi e capiri chi li cosi spissu nun sunnu comu si vidinu, ma chi c’è un latu ammucciàtu. Pensu chi l’arti avissi a essiri comu lu pani pi ognu omu, na cosa indispensabbili.